Soke dini kɔ'ɔm dɛna la naana. <hesitation> tu tari Ghana, Nigeria, Togo America, United kingdom, Italy, Canada, <hesitation> Burkina Faso, Dr Congo, Argentina, <hesitation> la ani wuu ma ti'isɛ ma wa nyaŋɛ yi ni ba zo'e zo'e gee la kan dɛna fii. Gee tara Uganda <hesitation> mam mi se'em bala.